Da gne fazakagny ma rô e mamorogny lalagny io da la mamorogny gne figadragny aby io ka la anao sy manzarinzary aby e raha aninao da a hindesiko amin'ny polisy anao efa izay avao fampitahoragny amin'azy ty, da gn'asany izy io zany mampitahotry gn'olo zany da izao gne tokony ho anigny da izao e sy tokony ho anigny.